اكقر الصفات الي تعجبني في الناس <hesitation> الأمانة والصدق وانه يعني يكون شخص يعني على طبيعته و <hesitation> ويعني تلقائي في الكلام والافعال وكل شيء